Mnyra t’ndryshme t’gatimit t’ushqimit ndikojn’ shum’ në përmbajtjen e vlerave t- vlerave ushqyse në ushqime. Njo prej shembujve osht që nëse ushqimi përzhitet n’vaj atëhere kalorit’ kan me u rrit, ynyra ka me met edhe nuk osht qaq e shëndetshme. Nëse ushqimi zihet, atëhere ka me i mbajt do veti t’vetat, vitamina, edhe bohet ma i shëndetshëm.